Dado peru tuan tun dado spanishi colonizite inchi tunne dubatanii <hesitation> indipendent ishia kutoka nineteen eighty one mpaka eighten twenti four ishine dib et culcture ishia qabdi almara edeni dub sagale ishin nyatine sagale ak manya faa sagale tunne sagale ak kurtumia faa ishin won tan manyira nyatii dub sagale dibine sagale ak viazi tii.